दांतो थै अच्छा से साफ कनू कुण एक अच्छा टूथपेस्ट कू इस्तेमाल कन और अपड दांथो थै दिवई या तीन मिनट तक साफ कन। और येक अलावा हमन मसूडा और जीभ तै भी साफ कन बुरूषन अर हमथै दिन मा दिवई बार साफ कन।